अगस्त को जो मिन्यो है नि वु भी है अपने आप में खास मि न्यो है। यो साल को आठवो महीने है। अर अपन जाना की अपनो देश भारत अंग्रेजा की गुलामी से दौ सौ साल बाद आजाद होई छो पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालिस को। तो अन दन है अपण स्वतंत्रता <hesitation> दिवस का रूप में भी मनावा। आजादी का दिवस का रूप में भी मनावा। तो ईके कानने स्कूल में <noise> गणा दन फैली से ही लगभग पंद्रह दिन पहले से ही छोर छोरी ,विद्यार्थी सब तैयारी गरबा लाग जावे। की मई कसा अपनी प्रस्तुति देनी स्टेज पर कसा देशभक्ति की कविता <noise> बोल णी भाषण देनी। ईका बदला मे उने खूब प्रशनसा मले खूब इनाम वगैरा भी मले । पीटी परेड को प्रदर्शन होवे, धवजारोहण होवे। मतलब अगस्त का मि न्या मे एकदम देशभक्ति को माहौल रे।